Nan cu nan nayi na kəmi karak tunu nan cu nan nayi Jerusalem. Bee nan cu na ram ma nan nayi Jerusalem kuwa na karantata Bible i kun karatu da rammau ma da dlame bee kasau da ‘yawu nən kasau i rai kasau, nən kasau dlam kasau, dəgəm kasau dlam kasau tuku, ndiwa wara akshi taɓati nja a labarr gu ma ai ja cu ca vaikeu da cu na ja i rai kasau, da cu na ja i rai kasau, da cu na ja i rai kasau. Toh iyu ye nancu da səku rəptida dəvo nin nancu nan nayi na kai jəbin garan na lanti bee mi da ramau gada ka sən ne na rii na zabetu ka ki nan nayi Jerusalem bai. Bee mi na karantatau na keu du na daa ga nin, a bar awayau kufu i nən a dawau jerewa gə nin da ti kəma. Haparr gada gəmo waci ka karan- tatau ma da dlam bee kasau sai kan kayi ka ki na bewu na daa ci. Toh na bee wara dəka kasən i kumu karak bai ai, bee dawu ke nan nanchu nan nayi, nan nayi na keu na daa ga na lənteu bee mi wara na ikau. Amman sai ka ki ndau jagab na dakwdau men amman a lawan da taki dakwda gari a lawan ka bee asarri a ci. sun gu asarr bai, ci na davonja nin a ji kan kai bee wara da ramau ma bi ai, in ke ke dunun sai ka labarr i nan wara ai bai. Amman ci wanda ka cu ke ke du. ai da rama aama ka aama mi da rami tu da dlam pima bai lokaci mi da rama akshi da gagai gaɗa da ramma akshi da vari da gagai gada da masta na gagai gu. Amman kekau da rami aamau, aamau tanu kare gara mi atu mbazeu a ku tunu sai da dlam piima, dlam piima tunu sai da ramma ai gamau men dlamin gara dam gashiri dun kulatan gara iri gaji. Toh nda deu nin a barr labarr ai aama wane tun ai sunatui gusku yaye atu ariwu, tu iyu kei nancu na ke zada bee ka dan gaɗa da awayai kashi ga nai.